نحب نكون عندي القدرة على التحكم في الماء؛ السبب إن الماء هو أساس الحياة، وتقدر تستعمله لحل مشاكل كبيرة زي الجفاف، وإطفاء الحرائق، وإنقاذ الناس، التحكم في النار حلو، وقوي، لكن الماء أكثر فائدة؛ لأنه يساعد في الزراعة، الشرب، وحتى حماية البيئة، بالماء تقدر تخدم الناس، والطبيعة.